تعرفي انا اوقات بحس ان انا بحب اسمع كل انواع الموسيقى ف الدنيا ، لكن اوقات والاغلب يعني بحب انتمي اكتر للموسيقى الهادية ، اللي بتكون بس عبارة عن موسيقى حتى مش اغاني ، لا يعني موسيقى كلاسيكية كده اويعني انواع كلها هادية ، لكن ف الاغلب يعني على حسب المود